Ny kolon-tsaina fr- frantsay ndraiky da hita aloha amy alalan'ny fitenindreo da hita aloa amy fiteny ndreo, da hita taratsy koa amy alalan'ny fandrahoan-tsakafo, amy alala literatiora vao amy alala fomba fiaina, ami moziky koa amy fa, kalaza nireo fetindreo amy iireo àby izañy da ahita kolontsai frantsay.